Tenayi a sunu nɛ ni bɛrɛ wa'a ma tete a ɲi'an a fasi ma tete bie si a pu'inti yi bu'ara yoro doso a oyi mina a coni lebin to mu waati so o we se ni tenayi ama dedi'a ni ɲuna a vɛra ni le tenayi a o mu ani tonu ni yan da uwan benɛ cohe bwɛ si ma uwan pu'inti ni yan da uwan pu'inti mu ɲa a tenayi cunu a uwani a yan vɛni le